चराहरू ले आफ्नो गुड बनौनाकि प्राय त सन साना घास का टुक्रा, सन साना माटो, सन साना काठ का टुक्रा, झेडाहरु जम्मा गर्बटी तैल​ऐ एक आकार दिएबटी सबै नजिक राख्बटी टासिबटि तातो हुनेगरिबटी आफ्नो गुँड बनाउन्छ्न ।